I Arabie io zay niforo tamin'ny raika ambin'ny roapolo septembra roa ambin'ny telopolo sy sivanjato sy arivoda tamin'ny alalan'ny fikambanan'ny faritanin'ny Jeide sy Jedjaze.